अगर एक बुरी राणी मेथे अपड टावर मा कैद कैरियाली त लूंखू थै बुलांणू कू मि इन दिखुलू की यख बिटे जाणू क्या रस्ता। यत कनखै अपडी बात ऊं लुखू तक अपडी बात पहुंचै जा। य त वे राज्य मा इन चीज वाली कि जख बिटे निकलनू रास्ता वालू इन चीज मि खुजूलू। फिर मी अपडू दिमाग लगलू। कि यखी बिटे कनखे निकले जाये। और लोगों तक अपडी बात पहुचाये जाए।